Me travai ideal al e travaié fora ënt ël bosch cun la motosega, tiré giü d'alberi, difatti ades cuandi turno da travaié nurmalment cercu sempre fe cuaicoza cun le man o cun ël bosch mach che ën stu mument si l'ai truvà ün aut travai ch'a rend e ch'a funsiun-a mei